Teppui anre-anre aga ma- mufoji aga sabaq na mufoji ero anre we lalenna esso-esso e yanaritu <hesitation> anre taneq e pada i anre-anre <hesitation> anre-anre lele we makkukoe anre-anre toriyolo e <noise> beppa beppa lele we makkukoe yaregga beppa beppa riolo e <hesitation> aga- aga- aga gunana mufoji yetu anre we <hesitation> aga sabaq na mufoji ero anre we <noise> nassa- aga nassabari <noise> sabaq <hesitation> afubiasagga areggi makanjaq gi rasana.